Gaŋoot éni ucaméén gaŋoot umbi utonoor, aw béfihohali, néni ufihoheli, aw béŋoot injo utonoor tiin munusohum maan ujuhé unuso majajaak imbi uju utonoor gaŋoot gagu.